أنا حاسه الناس اللي هي بتحاول تدور ع السلام ف كل حاجة وعايزه سلام ف كل حاجة <hesitation> مستحيل تلاقي اجابتها هنا ، إن احنا عايشين ف الدنيا والدنيا عبارة عن خلافات مفيش سلام يعني السلام موجود اه بس بشكل مبسط الا لو في خلافات السلام ده يكون ف الجنة